Kiau lamap ke biu xiñkiau mas mjau nu purke nuu pik njiy cuando biu nmes mang ama gamau y pues ya meje pik njiy y para que no njiung y mas lanjajañ njuande porque nibiu mas nuu pik ama naaung pik nma njiy pik nma njau meje nuu pik ne para nu njiung, njuande nik mas nuu es biu pagas biu pagas porque cuando lai pik muu njejeung pik lai kante nibiu atsejeung y ya nip atu y ya nibiu pus ya nai mas bebu para nu natu ni pa bu njau kante y tuns be pues mejor atsejeung njuande biu npajal njuande mjau nuu kuando nep mu kaxiap ne u lae njuande mjau nuu pik ne cuando kachi pik lagua pus u njuande laedk mjau todo lo que kamiang u njuande landeu lo que kaxiap y njuande biu nik mas nuu es biu gutsje. Por kjua porque nibiu nuu cuando nau mang ma gatu juy mang ama gatsuul uy y pus ya nibiu si lantsuul bu nau pus ya sino que nip ujuy datu sino que ujuy gakiu porque njuande nuu pik ama naaung pik pik ya laui matse pik ma naguiju ya ma gandaa para nu ntsau matse y cuando laui mpa latsau y ya ama lejeng ama pik xiu lai gadu pik mu kuji y njuande biu dru mjau nuu porque si kixap u nep lae u lae cuando kixip y kjande porque majau ntaiñ nep lae biu dru para nasu nep lae y kjande biu nmes pus u nip jui atu porque majau nuu pak nae para no natu por kjande nda ki como cuando nuu nda gutsje no ma damau si no que jui ma latu y ya nang en vez de ke u ginjiang para que no natu osea que si nuu y pues majau nuu kjande nep nang. Si nuu nep kpiu ki dimiut nep kapiu u nip lanag u asta que kijiu nap muu nuun u lanag u ya nuu y si nip lanu damiut muu lanang sea nip xijiñg u lanang.